Mbaetɨ ikavi yaiporu vaera kua oyeapo vaera mborokuaiguaju, kuako mopetï mba, kuñareta guinoï jare mbaetita oyekuauka ambuaevaretape, mbatɨko ikavi tei, erëï oimeko aipo oyeapoma yaikuambaereve